Ëntà sempre esi agiurnà për savei ëndua vive e coza a i capita vizin a ti e anche luntan da ti, certo ch'a ie dë vantage e dë zvantage, vantage perché sas tüt o cuazi tüt dë lon ch'a i süced, lë zvantage al e che tra le varie nutisie a i n'ariva tantissime tüti i di ch'a sun propi pa bele